Zéro, zéro faingo dimy, araiky, araiky faingo dimy, aroa, aroa faingo dimy, telo, telo faingo dimy, efatra, efatra faingo dimy, dimy, dimy faingo dimy, eni, enina faingo dimy, fito, fito faingo dimy, valo, valo faingo dimy, sivy, sivy faingo dimy, folo